Ny efatsy ambin'ny folo jolay zay ro fetimpirenena Frantsay da io avao koa roahatsiarovana ny <noise> fivoaran'ny Frantsa tamin'ny sivy ambin'ny valopolo sy fitonjato sy arivo fahatsiarova azy.